Sɛ mpɛ sɛ ngyae anɔpa aduane, awia aduane anaa anwummerɛ aduane tom afe baako a, deɛ mɛgya wom yɛ anɔpa deɛ no ɔne anwummerɛ deɛ no firi sɛ me nyɛ nnipa bi a mentim nnidi anɔpa pa ara sɛdeɛ ɔyɛ a amanfoɔ didi no ne afei so anwummerɛ adidie so adɔkotafoɔ ama yɛanya ho nteaseɛ sɛ, anwummerɛ adidie pii nyɛ mma nnipadua no. Ɔtim de yareɛ bebree ba nti deɛ mɛgyae atom yɛ anɔpa ne anwummerɛ no mmom awia deɛ no deɛ mengyae ntom firi sɛ awia deɛ, sɛ wodidi po ne sɛ aduane no mu ɔɔduru a, ɔnam sɛ wode nantenante yɛ adwuma nti no ɔma ne twe ntɛm. Ɔmma ne nhyɛ wo so nnyina wo mu. Ɔma ne nyinaa tim nane kɔ nnipadua ne baabiaa ɔwɔ sɛ ɔkɔ nyinaa ne ankɔfa haw biaa amma nti sɛ mɛgyae aduane bi aatom a menni a nneɛ ne ɔbɛyɛ anɔpa aduane ɔne anwummerɛ aduane.